Ny otu obochi nratiyana ayaira nu obochi ketimi bom haji boru no osiesie tiyana nkperu ekpere ma kpekwela ekpere manu rumum huya nzizotu nha beame ma bea zea oro kwukwo nu ehizhie gbala ogboru izi mzegwu akwa mezemakwu nze oru achara morukwele nyha hiamarhehie hriwuri merikele wiri nzezotu nha mea mea or inshie wiri meashie kwel wiri manu rumum nba, bayakwea oro okwukwo manuba riha odanuga ayasur manuba izi ma yeze obasi rugwe ma gweru ru aru moru kweem okwukwum chijile nu cbeu menu bar beariwwi wwi keaba li abazzdaryirach oduhana nu oboch ke abulara atiyana ayara mkpekpere mea kpe kwele ekpere nu osie osie rumum beaze oro okwukwo bayakwele oro okwukwo mazeotu nha meamea kezikam obura ezi mazeza kpazi rugwem nruhuru bayala oro kwukwo atu nha age eri nu ehihe oro arikwehe wiri nu chia ehie oro.

Chijizi nu obohi <hesitation> atu wiri ke obeh ori adahiho ru nu nha aze nere ahia arekwele ahia odula nunga opo dula ajinaza dayi ali aze ada yiri ali akela chinke nu omenem nu ituoma omnaya fa odahana nu obochi ke ishi ayetiyayara akpe ha okpere nu osiesie akpekwele bezie oro okwukwo ma nze akwu mezzgwu mayala akou mbia botu nha manu rumum nye ri na shieshie arikwele nha dala nunge abali kuke ayerinu abah ari kwele ke abali azenha adayiga ziza ayara aze agbama oro ajinere ahia arekwele ahia odala m rime abali abara zezar dayi ali no obochi ke isunu atyara ayera akpekwo ekpere odala izukem ma mea ze nu oro nso chineke nze zaar oronsi chineke ma zaarkwele nyaha mekwa kwo nhadum mzkwakwo ngede nyaha kwo mesa kwo nhadum nyaha oro mbia bota nha menu rumum nye ri nu osiesie arikwele nha aze nha arega ahia azezar dahiri are gala ahia dunu ehiechie ehiechie atu wuri ehiechir ri. Oduhana nah abali ayituru wuri keh abali iyiri ayidahero all ayi zhi ayira then noh obochi keh asah chiboro noh osisi bah ohuya rumu buya ayikpekwa ekpere ayi hamara ehi ayi zeh oro keh chineke ayi zeh ekpenu chimeke nu obochi kah asa ayakwene ekpenuchinere chineke keh obochi nkeh asah ayidahere ali noh oro ah ah ayikazuruike nu obochi kah asah oburu nu ayi zegasi they leknasi baduni izu kam ayi-ezeh oburu lee bu owere nye muru nwoh zebu zelekasi ayi-zeh zeh uzukam obosi kah asah kam oburu masi nrere nyene-emeh <hesitation> nyeno-luta nweri nzi nu nwere iyezemasi nu obochi kah asator asah kam zezeleka-si bah bah isoro bah nkiri nhebaga noh owu nkliri